Ngniiti ngnima nringi kockati niirma. Mbuughune ma toppata yi lé, docka yi sééne. Ni mu dop-dopa-toppata yi, iwoo kockati mo, ma mu docka song, mu docka-toppato mu ngniitima, nringi bhuumo nkookhma. Ngniitima mu gnanghta ka gnii nini nlaa kaye nini a-kuu-mu kuusuma, mu gnanghta ka toppatimi foo-foo nsiighine. Maa ni ma toppata mu ngniitima, mu roome-waama mu ruundutini, ma toppata nangh, nringi bhuu mo nkookhma. Guusuma mu ringi jongu théékati, ngnina dan mu yongu mu téékati. Mu fu jongu mu kandati. Ngniina mu yongumi mu kandatimi song, nfu buumo nkookh. Mu téékatimi han-ji-guusu kama, ni mu yongu dan, mu kandati dan, nfuu buu mo nkookh, foo mu téékatimi. Yéma nla téékani nangh mu ngniitima, muna mu yongu. Maa mu yongu foo mu kandatimi, nfuu yongu mo nkookh. Ghune nféé ntuugnéma lé. Mu-ringi-ngnitima mu gnanta ka dockani, mu gnanta ka tooppatami, mu docka. Parsk nkookhma ngwiiti nféénangh, ngniitima mu tooppatami méme, mu jongu gnooju ngnina kandati, wola mu yongu-n-guusuma mu kandati, nringi jongu mo nkookhma. Ghune nféé nangh dan. Nka la mbhiiké mbangh nkookhma ngwiitine. Parsk ngniti-gniti-gniti nruu gniiti nini ngniti isiisi, nruu gnii, nringi bhuu mo nkookh